Ngu, jó jyán, ñujún, ón, jyon, yatu, jin, ñajan, tié, tejngu, tejó, tejyán, teñujún, tjíón, tjíón jngu tjíón jó, tjíón jyán, tjíón ñujún, kan, kajngu ka jó, ka jyán, ka ñujún, ka ón, ka jyán, ka jyon, kayatu, kajin kajin, kañajan Katíé, katéjngu, katéjó, katejyán, katéñujún, katjíón, katjíójngu, katjíón jó katjíón jyán, katjíón ñujún, jó kan, jo kan ku̱ jngu, jó kan ku̱ jó, jó kan ku̱ jyán, jó kan ku̱ ñujún, jó kan ku̱ ón, jó kan ku̱ jyon, jó kan ku̱ yatu, jó kan ku̱ jin, jó kan ku̱ ñajan, yachátie, yachatie ku̱ jngu, yachatie ku̱ jó Yachátie ku̱ jyán, yachátie ku̱ ñujún, yachátie ku̱ ón, yachátie ku̱ jyón, yachátie ku̱ yatu, yachátie ku̱ jin, yachátie ku̱ ñajan, jyá kan